Untuk peda ini leleo barang anana terus bisa peda doik bentuk koin boma bisa peda in pokonya peda barang yang bentuk anana.